दाया शब्दके बारेमे मय विचार करत हौ त मिर मनमे का आत हए कि दया कहन्से कोमल सहन्भुति दुसरेक संबेदान सिलता के बारेमे बुझनो हए दया कहेक दुसरेक पिडा ,दुःख, कष्ट मे सजग हुइके सहयक भावना पैदा करनो हए । जा से हमर अन्त्रनिहित मानवता से प्रेममे प्रकट करनो हए दुसरेके संग सहनु भुति और समझदारीके अधारमे व्यवहारमे प्रेरित करनो हए दया केवल सहायता इकल्लो नइया दुसरेक समझानो और कठिनाइमे पडो बेलामे दुसरेक सहयोग करनो फिर हए । दया केवल सहयता देन इकलने नैया दुसरेके समझानो उनके कठिनाइमे पडेभएको महसुस करनो औरू उनके अपन स्थान मे धरके उनके सहयता करनो हरेक आदमी एक दुसरेक गहिरो भावना बनाइके एक दुसरेक अस्तित्वमे मद्दत करनो नै दया हए ।